A karazagna saosy avy amin'ny zavatra nandrahoagna edy ai: <hesitation> ôhatra magnano saosy akôho regny de mahazo saosy akôho zainy fangaro saosy tômaty sy saosy ino izy ty, <hesitation> tongolo, avy eo koa o magnano saosy makamba, drakaka regny zao tegna tsara atao saosy koa drakaka regny, avy eo koa magnano saosy lako, ah masiro ai!